باش تنجم تحسن في كتابتك أول حاجة لازمك تكون قارئ جيد، لازمك تكون قارئ ممتاز مش جيد برك، تقرأ أي حاجة تعرضك، تقرأ مقالات، تقرأ قصص، تقرأ روايات، <hesitation> تقرأ كتب علمية، كل حاجة تزيدك معلومة وتثري <hesitation> زادك أول حاجة اللغوي، ثاني حاجة حتى أسلوبك هذاك يتأثر بأنواع القراءات متاعك، ما تنجمش تكتب من غير ما يكون تقرأ <hesitation> اقرأ بالباهي تو تولي كاتب ناجح.